و الله عندي يمكن ست زواج أحذية، زوج منهم سبور نلبسهم وقت نعمل رياضه و الباقي نبدل بيهم كيف نخرج، أما القبعات عندي زوز برك وحدا للصيف تحمي من الشمس <hesitation> وحدا كيف يكون الحال بارد شويا، أما النظارات عندي زوج وحدا عاديه و نلبسها وقت تكون الشمس تكون قويه و ثانيا شويا ستيل راك تعرف كنحب نعمل لوك مختلف.